ʻAʻole ia he mea hewa e ʻai i ka iʻo hapa nui o na kanaka ʻai i ka iʻo kekahi ʻaʻole a ʻaʻole ia he mea pilikia i nā ʻai ʻoe i ka iʻo maikaʻi kela mai ka holoholona a inā ʻaʻole ʻoe ai i ka iʻo ʻaʻole ʻia he pilikia no ka mea aia ʻia ʻoe ke koho hea kau mamake e ʻai.